Ñamiko ñy fahasambara, tsy mentsy mandalo fijalia avao, tsy misy ñ'olo tsy nijaly ka sambatsy, ndra ñ'olo atao nteña sambatsy fa pañarivo reñy mbo misy ñy raha ijaliane, vo handraky ñ'olo iab'io, mijalijaly tseky ñ'olo, zay vo mahita any fahasambara zao, fa tsy misy olo sambatsy zao <shushes> avao ñ'etoy.